Pandakahruq ommaq sääntseq tegeläseq, kiä sööväki põhimõttõlidsõlt õnnõ bambust. Ja üteldäs, et taa om üts põhjussit, et mille pandasit inämb ei olõki põhimõttõlidsõlt maailmah. Ja tuu tähendäs, et nä saavaki elläq õnnõ kas bambusõmõtsah vai sis <hesitation> inemiisi man, kiä näile bambust andvaq.